जब में ग्लेशियरन के बारे में सोचन्तु तो मये मन में सबते पहिले आए जंतुय गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो है भारत में पायो जंतुय और जे केउ ग्लेशियरन ते मिलके बन्नोए। और ग्लेशियर जो होंत काये बुएक दम सफेद होन्त्ये चूंके इनमे बर्फ रहन्त्ये और जी बर्फ जो है पानी के उप्पर तेरत रहेन्त्ये। तो हम इन्हे कहा केह दाइन्तियें ग्लेशियर केह दाइन्तियें गर्मिन में जे ग्लेशियर जो है पिगलतायें जो जी बर्फ ते मिलकेन बने होन्त्ये तो इनकी बर्फ पिगलतये। तो ज वजाह ते ग्लेशियरु पिगलतेन और ठंडन में जो है एक दम जक्कड़ जान्तेय।